Uki osose ukpe ukio- okia uki-oze eva, uki-oze lehra uki-oze echie, uki-oze ' ese iki-oze ' esa, uki- oze ' selua uki-oze! Ele. Uki- oze-chiri uki- oze! Egbe-lua, uki-oze! Egbe! Eva,